Siareq-areq <noise> angkeq ri dupanna manusia yanaritu <noise> angkeq selleng, angkeq lempu, angkeq akkaresongeng, angkeq berani, angkeq maqdatte, angkeq pakkadereng, angkeq assikolang, nennia angkeq akkessingeng.